اه نرفع معاي <hesitation> دكتور أو طبيب <hesitation> باش <hesitation> يعتني بصحتنا ومهندس باش اه يبني المستعمرة واه عالم <hesitation> عالم نبات باش يزرع الأكل <hesitation> وفنان بيش يرفه علينا وصديق مقرب بيش منحسش بالملل ونحس براحه نفسية.